Lay fomba ifandraisan'ny samy trondro aloha tsy de fantatro loatra fa ny fahafantarako azy a, de ny trondro mandeha vondrona maromaro ry zareo, de miaraka mitady hanina, le izy zany a trondro mitovy karazana no miaraka.